كنت هختار أني مكونش مضطر أنام لأن دوت هيزود انتاجيتي جدا تخيل تبقى معاك تلت اليوم زيادة معاك تمن ساعات زيادة في كل يوم ولما أكون مش قادر أنام هتخلص من كل مشاكل النوم ف بالتالب هيحسن الصحة النفسية هيبقى عنديوقت كتير للعيلة وللصحاب ولكل حاجة